Zah magnana kiraro efatra: voalohany kapa an-tragno fô fanaovako azy avakeo na andesiko mande mirendra, avekeo faharoa kiraro talon ndraiky balleriny regny hindesiko mande mivavaka de faha- faefatra kiraro tenisy findesiko mande mianatra.